Bùwá màa bo dò ákple nànyiɖe. kile ɖí úzè blɛ̀ɛ be zi kpalíà nì òkísie. úni no dò ákple nànyiɖe nìlɔ ɖí ni ú tà mù ènì gbàa nɔ̀ɔ́ŋɔniì, ínàbì elílɔké. úni nànyiɖe ɛɖi, bú ne fe nyréwu míìkú nyà. kpɔ̀kpɔ́ɔ̀ ni nì màagá bìà bù fía ni ùŋonì nàáa kòáwa nɔ̀ɔ́ŋɔ̀nì súù búni ba ti wùlù si nɔ̀ɔ́ŋɔ̀nì àámi úni nànyiɖe no dò ákple fe nyréwu míìkú nyà. elíɖí ɔ̀gbànì ká ìnyáŋòli úni ká no dò no ákple nànyiɖe. úni úni na mù ènì nànyiɖe nìlɔ ɖí ni nɔ̀ɔ́ŋɔ̀nì bɔ̀fɔ̀nɔ̀ màa búá bati wùlù si sú ìgbè màa bu náa ɖò ákple fò zo nyo ìnùkpo ɛɖí, bú na ti ɖò, bú náa ɖò ákple àfà habìà. úni ɖí bùwá le búá màa ɔmi fínɛ ni bìà bo ɖò ákple nànyiɖe. ígbòni káèè úni ká no ɖò ákple nànyiɖe ígbɔ ù fía ni kàɖi èéé do ákple nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni ɔfɛ́ ŋòti nàáa ta ùtúéyi súù nànyiɖe blɛ̀ɛ alɛ tòo nene ígbɔ úni wa nyu ùŋò ni kòkóò tè ú nàá zi tìikɛ. ɔ̀yúà, nànyiɖe ú no ɖò ákple. úni ú náa fa ɖɛ́ɛ́ néènù nà bá. tè báà fè kpli nyoà tè aɖu èle úniká no go amù níìkú nya ŋè ɔ̀gbànì úni ká no dò ákple nànyiɖe. ílàlɛ úni ká no dò ákple nànyiɖe, nànyiɖe nànyiɖe bùwá màaɖu plémú ba wa ŋè iku ígbɔ bìà bù fia ni kaɖi áàá do ákple nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni èle bàáa mùáwa kò. ɔ̀wù úní tà nù oɖo ákple nànyiɖeè <hesitation> ɔ̀tɔ ŋlú úni ká tò ɖò ákple nanyiɖèe. úni úni na mi dò ákple nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni, ígbɔ u na ya nì ìgbè le ɔfɛ́ ŋòti no dò ɖàa wàa úni ú náawa ŋe èzì ti kɛ.